bani coza yibɛ arana bani coza yibɛ bo to'o a'o in mi lo'e a'o mi twin a'o in mi village mu'a benɛ tomu wenu bɛsin nucozo yi arana owe zun be cruru bie otawɛ awe bie otawɛ abɛwe tomu manɛ a'o ma bɛ mi banicozanɛ miho lo ereso ami bɛ um be tua mimini oma demusi banicoza bena <hesitation> omuna muse a nicozo <hesitation> azunbe be'a ara